<hesitation> Misy zany izy, zay alaintsika ohatsy hoe gidro, de misy koa sifaky. Amin'ny alalan'iny zainy mitsambikimbiky lafa ohatsy misy voro magny anazy, amin'ny alalan'iny itsambikinany na ataontsika hoe eo misimisy eo amin'ny <hesitation> vingt centimètre zany mbo vitany e. De amin'ny alalan'iny zany mana avantage izy, sarosarotsy gny ahafaty anazy laha tsy amin'ny alalan'ny hoe tifirin'olo basy i na hoe arakarakin'zay raha miseho eo.